Kukí si 'ngo si cha si sti'ninj min un si ki'hiaj nikaj, nun ni'inj ta 'hiaj un 'hiaj manj sani bé 'ngo si 'ngo rasun cha unj tukua unj, min 'ngo ni'hiaj ni'hiaj mare nga natsin ni 'ngo ko'o chirikíj, ni kwej bé ta min si cha unj tukua unj bé 'ngo tasa nne hiaj chaj ko'o unj, nne sani hiaj ko'o unj nne tsi' bé ta min si ko'o unj sani bé 'ngo si chaj min 'ngo salsa, 'ngo cha na'man 'ngo ko'o chirikí ni 'ngo ko'o ni'hiaj, bé ta min cha unj tukua unj nitaj 'ngo rasun sa' cha unj tukua unj, bé tan min si chaj ni a'ngo rasun cha unj chiñan unj min nej rasun taran' ro'min 'ngo nakinj, 'ngo nakinj 'níj 'ngo nakinj ninanj bé ta min si koo unj, sani 'ngo rasun cha unj toj be bé kwej, bé ni'hiaj bé chra ña'an bé 'ngo chra kanin bé 'ngo kwej nasa, kwej rtañan bé 'ngo taran' nej rasun cha unj, ta ba kwi ri' ñunj toj nne cha ñunj ri' ñunj toj chuche cha unj, toj 'ngo kantu cha unj toj 'nín kane bé ta min si cha ñunj chiñan ñunj, nitaj 'ngo rasun sa' rruhua cha unj sani bé ta min si cha unj, 'ngo rasun koo tan min 'ngo kague 'ngo nakin ninanj bé ta min si cha unj chiñánj unj.